ארט איז מער- זייער א געפילישע זאך, מ'קען קיינמאל- יעדער- ס'איז נישטא אזא זאך ווי א ארט וואס איז נישט גוט, יעדער ארט פאר זיך אליין איז, די מענטש וואס האט עס געמאכט - ס'איז זייער געפילן ארויפגע-מאכט אין עכט, סו, איז נישט קיין חילוק וואס די ארט איז - איז עס אייביג גוט